بصراحة أنا أصلا مفضلش الأتنين بس أنا ممكن أقضي ليلة واحدة في قلعة عتيقة هبدأ بقي إن أنا أدور وأبص في القلعة دي ايه الحلو اللي فيها على عكس إن أفضل فوق قمة جبل ولو إن قمة الجبل بردو هقدر إن أنا أشوف أماكن كتير من فوق بس قلعة عتيقة على ما اعتقد إن أنا هبدأ أكتشف فيها وهاخد وقت أطول في الإكتشاف من أنا أقف قمة جبل.